pii kwin <noise> pii rab, pii gbunung, pii net, pii nop, pii nashin, pii nare, pii natad, pii ninit, pii shub, pii subɗikwin, pii shubɗirab.